पथमते लेतेर ऐन खोन्, पथमते <hesitation> भल् कपुरेरे, धत् कपुरे, कतन् कपुर् दो होइ, कतनो कपुरे, कतनो कपुर् खोनेर्, भल् दोरे मोसिलो बोलगे। मोसिलो एप्नि, मोसिलो एप्नि, अलो पनि एदि अको मोसिलो बोलगे। मोस पिसोत्, अको <hesitation> जोदि सोफक्व किब पए, लिकुइद् जोदि पए, सोफक्व जोदि पनि पए, तो पनि एप्नि, अको सोफक्व एबोलगे लेतेर ऐन खोन्। तेने कि, सोफक्व एबोलगे, अरु, अरु एत होइ सेजे, सो ऐन खोन्, ऐन खोन् होद मोसिलो थगि एबोलगे, मोसिलो लेतेर गोपोके लेतेर न होइ, हिदु कने, भल् दोरे मोसिलो थगि एबोलगे, अरु, अरु कपुर् खोनेर् दि, पनि, पनि एदि लोए, मोसिलो बोलगे को। अ जोदि दगुन जै, तेतेअ, अको जोदि सोफक्व किब <hesitation> पनि जोदि थगे, तेतेअ, भे पनि एकिनि लोए, पथमने ऐन खोन दि, दि लोए एप्नि, तेस कपुर् खोन्, कपुर् खोनेर् दि, अको मोसिलो बोलगे।